طبعا الاماكن اللي كنتو ازوره من وقت طويل يعني كلش كانت حلوي كلش كانت لطيفي يعني صراحه كلش ذكرى حلوي بس انو اطيق أو اتهيئه يعني دائما اشوفه قدام عيني أو اشوفه باحلام او بشي بس ممكن انو نعيده لا صعب يعني اماكن غاحت واندثرت